كيف تسكر تيليفونك ، أول حاجة تعملها معناها تحاول معناها انت تنزل على الفلسة في التيليفون باش يتعاود يتحل ، كان تحل اهو ، كان متحلش تولي وقتها تحطوا في الشحن ، بلاك طاحلك الشحن محبش يتحل ، تخليه شوية هكا وتشوف ، اذا كان الشحن مريقلة والكل تولي وقتها تحلوا من الداخل والا تهزو لوين تصلحو